Arige ijikem oburu ha elebadu blaru bu olu nwol asuga iji iji bu nha awuu ajinokpa ezie elebadu bladu olu nwon or izi ayelibadu ijikam ayiozuiji daru ybijhie ji ano asukiode ijikam gwera yishie nu amgba avuru vuzenum ele ndai ma ele ogor ele biarabia ma ele asukwu ba bia dahu kwan nuha anemi nha nzukiyam asukwele eji a bia shie minioiri mmowu ayishie ayeshie mmwiri ayuwumesi vuzenu ni zji asuruosu gbara na nyirisi muru nwo ike aye shie mmi wuri ji anosukwea ibewiji ibewiji kam azi yisha okada yisi ese ayiyisi munor ayeshie ji kem ashiekwele iji kam ajisa nu amgba ajisala nu amgbe agweru monor gwogidayan agwogide neya nu monor agwera nokwusi nu amgba novete elebadu obu ozi mazi nu mimwiri awegwu.

Nha anaeme bu nha awun ham anemaji n ha awiri kam aye shie mesi mmwui elebada yeri masi be nkwa mas nnkari.